<hesitation> huunde aduna fuu ko mbiiɗaa a haɗan fuu so wanaa ƴeewaa nafaa muuɗun, torla mun kaa oo kaa ana yiyee jaati. Jooni non min kaa walaa ko mbaawmi wiide e ɗun kaa. Caggal ƴewde nafaa muuɗum annda so darnii nde ɗoo huunde waddan torraaji goɗɗi, nenno nafaa majjum oo so ɓuri hewde tan <hesitation> yoppee, illa e torra oo.